Nsi futoo foo noo le., le kusikusi, nse wo fo noo le, a ka senboo dii moo la le. Iyoo aniŋ fanaŋ, komiŋ nŋa ňiŋ palaa nŋa miŋ fo i ye teŋ maanoo. Mee maanoo danmaŋ nteŋ, niŋ i ye a niŋ tiyoo tuu ňooti teŋ, tiya kere cuuroo, wo fanaŋ ka senboo dii moo la le, haa,.